Dria, ti porriësci dâme un conseggio. Ti me peu dî dove l'é che se peu parlâ zeneise un ligure feua de Zena ò da-a Liguria? Se vaddo in çerte zöne de Zena no capiscio manco cöse dixan né che lingua parlan. Cöse l'é successo? Ghe son ancon di besagnin, lattonê, cantonê in gio? Mi dovieiva anâ in Còrsica. Ma ô parlan ancon o bonifaçin ò no? Dimme un pö ti.